أنا نعرف الأخبار من أول حاجه قادر نسمعها صح من التلفزيون بصح نسمع على الأقل الخبر الأول أما من بعد نزيد نبحث عليه روحي بطريقتي الخاصه، لأن التلفزيونات الأغلبيه الكل مشريه من عند الأنظمه ومن عند ال- الخونة وخاصة <hesitation> آل صهيون الله لا تربحهم ان شاء الله، هادوك وشاريين الأخبار سما ما نسمعش أنا عليهم، نسمع مصادري الشخصيه.